Raha izaho no olona farany indrindra eto ambonin'ny tany, ny zavatra ataoko dia <hesitation> kolokoloiko tsara ny tontolo manodidina ahy, na ny biby io na ny zavamaniry mandra-pandaoko azy ireo ihany koa.